Mìŋ kuwa e kpòo gbee bà, mìŋ kùwȧ niìŋ sèè ke ɗɔɔɛ̀ anyuùŋ zimgbe aŋ hnàŋ ko jawaì wèè dèène, ɔ̀ɔ̀ wo nyùùŋ wo fà, a a a sèè è mɔnɔŋ wèè e nyùnàŋ, e kpoò gbee lii è fulià, kɛɛ sèè è nɔ̀ŋ wèè yàwi bi, maŋ kpoò nyɛɛ̀ɛ̀ maŋ è kuwa lɛ̀, ɗɔɔ bȧ, è nyuniàŋ miìŋ, ɗɔɔ bȧ jɔ̀ɔ̀ kɔ̀pù taaì ɔ̀ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ kɔ̀pù tìyèe, maŋ je wi kpoò maŋ miiŋ è nyunìàŋ sùà wèè yȧwi bi wèè nɛ̀ŋjè wilɛ̀ lɛ ko gboo wio